ӏарышӏ акъылыр цӏыфым иакъылы шъхьэ дэкӏынэ щытэп.

...тхапэр нахь сикӏас. Сыди пӏоми гъэтхапэм дунаер дахэ мэхъу, зэкӏэ уцышъо шхъуонтӏабзэ мэхъух <hesitation> ай паӏэ гъэтхапэр сикӏас.

Адыгэ тарыхъ, адыгэ романмэ саджэным сиӏас.

<noise> Адыгабзэр тышӏомкӏодын пае адыгабзэкӏэ теджэ, тыт тытхэныр зэдгъэшӏэн фай. <hesitation> сабыйми ядгъэшӏэнэ тыпылъын фай. <hesitation> Мыи пае еджапӏэхэр ӏуахэу сабыихэр ай щеджэмэ нахь дэгъэу хъун сэшӏошы.

Хьау есыкӏэ сшӏэрэп.

<noise> Сэзэщэ хъумэ адыгэ орэдхэмэ садэӏу.

Зафэу иӏорэм- иӏорэр иубытэрэр <hesitation> шэны шӏу зыхэлъхэр ары.